لو خيروني اكون ممثلة مشهورة او مؤلفة مشهورة، ما راح اكون مؤلفة لانه ما احس عندي مهارة الكتابة وذي الموهبة، ولكن التمثيل احس اني حتجه له لانه عندي ذي الموهبة، احس ان في شي اقدر اقدمه للناس واقدم رسالة كمان خلال الفن، وكمان اختلط بناس مختلفة وبيئات مختلفة وجنسيات كمان مختلفة واوصل لشي مرة كبير في ذا، واحب انه اكون مشهورة صراحة بشيء يميزني يعني.